په طبیعت کې هوښیار څاروي دېر زیاد دي، سي په دې ډله کې، بیزو، فیل، طوطي، پشکه او دولفین راځي. خو؛ له انسانانو وروسته تر ټولو هوښیار څاروی یا حیوان سپی دی. سپیان ډېر چټګ هوښ لري او په نړۍ کې ډیرې وسلوال پوځونه، سپیان د څاورنکو په توګه کاروي او په څارنیزو او چانیزو وسلوالو فعالیتونو کې ګټه ترې اخلي.